أغلب الوجت يعني نعرف الأخبار من- من النت، مواقع التواصل <noise> الإجتماعي فيسبوك <hesitation> تويت-فيسبوك، تويتر، تيك توك كلها- كلها نستخدمها يعني، توصل لي الأخبار أول بأول، وبنأخد <hesitation> من الصفحات الموثوقة الأخبار الحقيقية والموثوقة يعني.